<noise> jadi mulaman amoi niganggu pernapasanam <noise> termasuk saliluin tati alanhuan. jadi karna siam mengandung ni lemak amoina sehingga kalu masih tita kapuri panyakiti napasi <noise> ositeyari saliluin tati alanhuanamhounmale siam jainanrua, karna mulamu kalu sg bisa di ganggu terinapasam tuituin. <hesitation> memang saliluinam niasa oleh pianuma payahalu campur tati luin, tati tohumeti lahulanloini pistakaam <hesitation> ni jadiam memamg lalat tapini pengaruh pernapasanam. Sedangkan alahuanam <hesitation> siamlaran tati kalu alahuatolun mulamula koa. Pokonya kalu alabasantanam karna tati santan laraanam karna tati santan laraa tutuni heliani siolealalinam siam i utari pernapasanam bisa tuin tuin. Jadi jenis mulaman luasiem sangat di pengaruh soitari napasam tuituin.